بختار عالم مابو جريمة، خالى من الجريمة تماما، لأن <hesitation> الجريمة هذى من من صنع الإنسان، نتاج -ااا أيدينا أحنا، لكن الكوارث الطبيعية، زلازل براكين فيضانات ت- هذى كلها من <hesitation> الأرض تتنفس تطلع ما فيها، نافعة ومضرة بنفس الوقت.